Ka nga ni mə təl dakən mə yuwal tənɔ kwaama fwalji ja lara bur, bə nə nam bə youle jəbɔji amʊgɔ lɔngi yadda mə jela du'n jinɔ dakəni bari sake jelamun tɨno kaga kamar bə nən nə bɨɨtən, bə nən nə kwami tɨn bə nan nə netən. bə nən nə jaki tən, bə nən nə səgantɨn, bə nən na təbtɨn. bə yuwa ji yuwa gwam, tangən yuwal tənɔ wuni nən nə leməni, janga gɔ, bə agwagwa gɔ wo irin yuwal təni nə lemən təntɨni, bɔ tolo tolo gə wo ma bə yuwale gwam kanga ni mə suwai yuwal təni yau geu bə nə nən gwami yau nən tikali a mugɔ yim bənɔ gəm, akwai yuwal təni fe maaji jinɔ ja maa nə kʊm, na win kanga ni mə suwa da kəni səgano ma maaji le dangən nə kʊm sosai kangani mə suwa dakəni mə səganɔ nən nə yulan ala tangən yuwal ni bə yim jəbɔ ji a mʊgɔ lɔngi. Kanga nɨ gə nanyo nan ten səgan mʊ mal mʊ mala lɔi n we səganɔ gə ma mun nai, səganɔ gə too lɔsəganɔ kebo be maaji male lɔi ju a bwi tetəlam bənɔ mi ja ya lɔ le nyo, ya ja sa səgano sə ja tɛn ja mal wo, la ja ten səgano ja mal woi adi gə nanyo na jil bwile nən kʊmi səgano nəngo nʊnəng nai, na ko ka yuwa be sulei səgano she nyim tʊn kʊta naja ma jəlle fəlen akʊta nyo sai səgana nyim, to yamʊ nya səgano yʊl le a tanəm təm la dɔm tebə gɨɨ na dəm kale a kami gɔ gəm dʊmle nyo dʊmle nyo, to nəbni bə yəba ma lɔi ko bə daa dʊm le yamʊ nya bə kəla kena we nə kai səgan yuwai səgan ma maji le dangən. Gə nanyo kam yuwal ni gə mamaji le nən kʊmi janga ma mamaji le amma yuwal ni nən nə lenəni, gə ma nyin janga go kamar na təmɔ sel lai na bə dai na bə dai na mi munə juni mʊ dəngəm. Kwaama lei sən nyem təmɔ selle ka bəna mʊgɔ kʊm sosai. ka janga go she nʊnən sai ma kami go nago win, nago yo, nago taalnan nya janga gɔ tal bwali gə lai təma shel yamʊ nya nəba gun yamʊ nya nɔɔma ma ga kʊm cillo nəbni tuwa mwele yaja tuwa mwemo, nəbni ma yolilai ja təl yɔli go ja male don janga tal bbwali lai təma. shel yamu nya təma shel nu kwamma gwile to yuwal təni nyiu ja mama maaji nə kʊtə kʊm gə nanyo kam yuwalɔ wʊni mamaji le nə kʊmi yau wuni mibə ji alɔi ja na mʊgɔ kʊl lliu kam yuwal təgɔ ma ja bebe har mʊgɔ lɔng irin kam yuwal go wane ja ləmbo yim kamar ma sai nə kʊm səla yaja jelle kajinɔmar bə namɔ kʊli bə nambali jinɔ mishi mʊ koji le nə koko ana nə kʊmi sai da jel yaja ma jamji jino letəbə kam namtən kʊl. ni. jinɔ nə koko mishi mu kuwo jile. kam shotəno ma mishi mʊ koji le koko sai nə kʊm ten. kʊwɔji.